Kôfa agnafagna hagniny amin'ny micro-onde e alaigna ampidirina agnatiny malôngany lay- lay hagniny de alefa izy e de avakeo karaha magnandefa rivotra mafana zay izy e, igny zaigny lay fomba agnafagna an'ilay hagniny antsikany de kôfa mafana aminjay i raha io magnamia signal izy de vita.